Iyena pappajanna bolokengnge, manreki pabbura mauni tania pole pabbura doktoroq, narekko pabburanami bolokoengnge dipaq- diman- dianre, paja mui tu- paja metoi. Naikia engka anre deqna ulle dianre narekko bolokengngi. Deq nulle tauwe manre makecceq, minung kecceq-kecceq, ajak tudi mabbosi-bosi, ajaq to dilori makecceq-kecceq, nasabaq iye manengni tu polei lasa bolokengnge. Narekko deq di- deq dipaja, iyana biasa tauwe, masussai mannyawa narekko bolokeng malliweq e. Naiyana parellukiq manre pabbura sibawa ajaq dima- dianre sibawa makecceq-kecceq.